Ipëla yá ţí sempël amëŋal yul ací káñankatan ná umbantu waw. Ipëla, pëla meepun ací sempël yëlaŋ pëjúŋ. Uwala përe, këjúŋ përe pëyooj ná mënkër ná mëntaw.